السيارة تتكون من عدة أجزاء رئيسية: أول شئ عندك المحرك إللى هو جلب السيارة بعدين عندك ناجل الحركة إللى ينجل السرعات للعجلات و الإطارات إللى تساعد فى الحركة ، الفرامل إللى توجف السيارة و النظام الكهربائى إللى يشغل الأضواء و المحرك و أشياء كثيرة ثانية ، طبعا فيه تفاصيل كتيرة أخرى لكن هذه أهم الإجزاء